لما أفكر في اللون الأحمر؟ أول شيء يجي في بالي هو ال- الحب والشجاعة، وبعد أحس إنه مرتبط بالفرح والإحتفالات مثل الأعياد، وفي عمان الأحمر يرتبط بالعالم الوطني، وبالتراث يعني له <hesitation> قيمة كبيرة عندنا، و <hesitation> أكيد الأحمر يعني ال <hesitation> ال- القوة والاحترام <hesitation> مثل ما نشوفها في الديكور أو الملابس إللي يعطي إحساس بالفخامة